Marok hen wulare ɓuri hewede to illa e ɓubol, satuje ana yaha fa e degereji debee e ko fawi. Kaa, jooni non so dabbunde wari, ɗun duu haɗtaa ana ɓuuɓa, saatuuje sanne. Kenɗi wuli ana piya, <hesitation> toɓo ana waɗa. Kaa, ana fanɗi. <hesitation> Jamaa maɓɓe ana yaha miliyoo teemeɗɗiɗi e ko fawi.. <hesitation> Wiide fay hiisoto siiŋaaji maɓɓe ɗii wanaa huunde yaafunde.